oyi minian awa badɛn di o diya nɛ sin matete unma woroo fɛrɛ ere a han'o so'o do oyi sona ho do a o o inaza ho do'e <noise> awe muma suwisia ɲan oyi homu ma suwisio bu'ɛ a suwisio besin-la matete oyi bɛ ju suwisio a o wemu ma suwihore o hɛ mu ani ɓu'u cia a o bun <hesitation> lomu masin-la musin wa badɛ na